Be s'a ie ën tapis cun 'na macia a dipend ën po da lon ch'al e la macia, però d'solit al e futilu ëndrinta al bacias, lavelu bin bin fora e arzentelu da bin e pöi cun ën po dë savun dë Marsiglia o lon ch'a i va për cula macia li, ch'al e pi indicà për cula macia li, tratelu e pöi laselu, risciacuelu, laselu süé fin a cuandi vëdde che se la macia al e andaita via ses a post